E karazagne ranoranon-draha fanadiovan-draha zany ampesainay da roy gne raiky zao io fanasagne ranorano-savony fanasa lasiety da ankoatran'izay misy koa e raiky fanasagne vitre na fanasagne fitaratry.